Fandalanzalanzalako sakafo misy hanitra ananjy rehefa ma <hesitation> amy fiagnakaviana igny de ôhatra zao magnandro magnano saisina laoka za de sy ataoko maro be izy ataoko ôhatra hoe ray sase igny de aôto kely foagna araraka amize izy sy de magnitra be de mba zakan'ny retraretra hagnitra agnazy fa sy mampizaly sasagny de <hesitation> karaha an'zany mahandro na ôhatra hoe ataoko lasary de kely foagnany kô araraka na amle episy am'zay izy zakan'ny retraretra eo amin'ny fiagnakaviana.